वैक्यूम क्लीनर जु ची उ योक मशीन ची जु हमा सफ़े कना काम औंदी ये मशीन मा योक मोटर रैंदी जु हवा ते बितर खीचदी अर जब हम येते चलौंदा छिन ता उ गन्दगी अपरा भीतर खेचदी अर वेते योक टैंक मा स्टोर कोर दयान्दी अर जब हमा काम वे जांदू तब हम वे टैंक ते ख्वोली ते अर कूड़ा जु ची वेते हम भैर फरे सकदा छिन।